E- h enam nu mumonte mekem everye me oyi enam nu mekotunan idu <hesitation> idu miuibagi i dum enaneya bom mebuka inam nu ikein iki niutan minon enamayo oyiri enanu okaresting enam nu onyaninjo okirey temi tanio enamyo abomu esinu ebukanyo oyikpey ebuo kpey eyanog eshien eshienoy nesuka noyi idumnango okonu ekeinerey inina uganwane momnu idum unwane demine ononba baw abomu adue nu ebukabaw nina utimo okin eji nu nu ebreyte ekeny itany ejikre eji ginaka imomumu idim ivom eji gina mejarriya onu meta mon bamu ekeiny iki mesttrie nu baru mebuka inamyo oho mu irritanona meka miyan ona enanne kotumamu idumgo kom oknu mimon and inunilnyaisen inuine me te okrun medukoman idum nq oryani enam nu oyin enam wowo na ekenow Okru di enam nu iwute inam nu ima wu mekie oyi no oyi mo breya modia do okru mi tan edey koyi idiom nu edoginu omo piny abua shiekenoyi ohe gen abuayo ma- a- a- a nu oyiyo ofum obedenen ota bolu abuana oknu obol abuanayo banu okporvom abua nu otutu gbom ogbom ulevele no oyen okim ogbon ulevele noyo oyenio abuayo oyi wute inwi okum abua oyi wunayo biany nu ijalamiyo obyay nu ijalama a okru din ulerele ovresen nu oyvon utan no odin utanwo ma ubuoyo kro- o- o odin ki kre inu okusen ono ona okose inwi enam na omo okru biyay tulu nu ijalamuyo ituenen utoyo kre ovresen inum me mimente inyanse mi nwime okuvey okun ewey me duko idinu idimyo oja ominonay enu eyakein ka nu oyi idunnayo nu no kpey abo mu ivom ebuo mobrei no modia oknu imovuka iko miwinnayo mimon gegesi mam onu idum. Mevo tuma idumyo oyi enamu okar enawu okru nyani oyo yin enamy mivon inwudu mimom mekenewine okum minolyn me nwenkpanoweriri oknu mena abome dukoys me nwane kperiowey vivi idim na oyi enam mokru enubekeni me kotayo medukoyo enanna okarvren okar adebaw nuiwol nu usogbobaw nu ade imonu derio ivuon ivu iyinu abomu wom lala menyena minaka eketu ekper ivukru yin ekpe tono komu ekein eremna odene krese ikpola ekpeka emonmunu inikpey nu eni ameserene do iname kotuma ekpesio minaka uvom ulala utan mumona okper obose dier ma- a oyika isen nu iyin isen wowo mobine modia yaw nu ojukuruyo oya shien mu awi ojukuru ulala modi isen nu abomi inw ojukruwo movrese ovuka okose ovu ka okose movrese mogen egune mokwe oyiyo ojukuruyo abomu esiova nu uya sisen morerema a mota tul ekuru ri ovuka oko modi ikikre movrese mokru dar mu swenn rubo akpangirubo. Okurere ma- a mota tula omon ma mu ovu ka imo nu nu mo rere yokuro so ude inam nanayo baw eyinu ina m nu idier ofiekine, idier ukar so. bonu idum ojaniyo oyi idumyo oyin enam nu okar oku wey boku nu me dukota bo ku nu meka mi mon unwudume and mi okunu minaka tevuru tevuru owey nu otanesi otan iboro wala oku nu idum umoumunu do mu monu enam na nu me kotu mamu okperyo oyika oyi nu owey nu owol mu ufany idumyo bakre bakre eyinu inam dier do wo ominowey ka uta duan nu ba ubieme inwy do baw me nwane gbiye, ubieme inwy ba me vuruwo inum ikar okunu megbiye woka meveke okunu uderi inwiwo bo nu inamna ijan. Ekeiy ewe me inam me kotu mamu idum mita mon mu ekeiny iki mi inwi the tevuru tevuru me abome elovra unwudume nu kuru omavahineme iyikuro, oku nu me abo ku nu emon iduyo teyo okunu ovodin abuyo teyo okunu ovodin abuayoyo ovresen mu adume okunu obreynoyi oku nu mi sidukonyo enam nu onwuneney ude nowoyiyo me dre okunu eya borsien. Odrejama a ijabo iglema noyi ojanto ojanto okienoyi ma- a- a- a nu osol vata boloyi oknu obolmayo mi inwi olevlenoyo nu otutu bol obreyin okporvoni oyi olerelio nu odin okru odinilevd ovresen obyany inu ijala ovresen num oyi kel din atomyo abuo ita ovuka okose kitre ijalam nabo nu uto ka ikikre obiay ma- a- a ovresen.